بلجیم یو اروپایی هیواد دی چي دري رسمي ژبي لري لکه، فلامش، جرمنی، او فرانسوی او همدارنګه د بلجیم خلګ ډیر مودب دي او دهنر موسیقي او فیشن مینه وال دي همدارنګه بلجیم د اروپا زړه بلل کیږی ځکه چي د اروپایی اپارتمان آ مرکز په بلجیم کي دي چي مرکز یی برسلس دي